نفسي بيتي يكون بيت مستقل كده مش في عمارة و يكون فيه جنينة صغيرة و البيت يكون بيدخله شمس من كل حتة <hesitation> و يكون الهوا فيه حلو و الجنينة دي يكون فيها ترابيزة فيها كراسي و بقعد افطر عليها دايما الصبح و يكون في حمام سباحة صغير